تحضير الجهوة بسيط: بالبداية تسخن المايه على نار بعدين إذا كان عندك فرنش بريس تحط معلجتين من الجهوة المطحونة فى الفرنش بريس وتصب المايه المغلية فوج الجهوة وتخليها لمدة أربع دقائق بعد كده تضغط على المكبس وتصب الجهوة فى الكوب إذا تحب الجهوة مع الحليب ممكن تسخن الحليب وتضيفه على الجهوة